أفظل الفلوس في عيد ميلادي لأن الفلوس تعطيك حرية أكبر في اختيار اللي تبيه. تقدر تشتري شي تحتاج أو تحلم فيه، أو حتى عشان شي أكبر. الهدايا تكون حلوة لكن أحيانا تصير مو اللي تبيه. الفلوس أقدر اختار بنفسي وأكون مرتاح، وهذا يعطيني شعور أفظل. يعني أفظل أكون صاحب القرار واشتري الشي اللي يناسبني أنا.